Bôaka eo fevrie. Fevrie ndraiky izen̈y efa midika fotôan̈a andra fanjava faharoe eky bôaka fevrie. Avy eo amizay foiky zay raha tonga anaty jerinakà rehefa ma- mandin̈iky fevrie.